Ngam ma hode yang biasa ngom oyo se bira gena, ge ngom oyo se nyao, ngom oyo se uge, toko ma daging, manjanga ma daging, maleu ma daging